Yaʊte ka yəm niyangʊ ka yəm niyangʊ kaa yəm jiida niyangʊwʊn bərarəki fʊla mən ka mən ne jənɨ jaʊriyʊ ka mən kwiitən kwai a təmi yaəta chuneki ka mwatəne sək a nii wʊba yəmki <noise> kibabe farə jənii jaʊri yʊ. Yaʊte, ka yəm jii nəngngari a fʊla mən kwiitən jənii jaʊriyʊ mən kwitən kwai jʊtənkwang rə kuumrə ko kamən kwiitən kwai na kamən betəne mən jəgare yaʊtə ka nuii jiirda niyən kəka mwatəne sək a ni fərə jɨnii jaʊri ki nanʊ mən jɨr mən diya gʊkaki yaʊtə ka fʊngngəneq rə sək se fʊla bera fʊlabən yo n'hanjiim bən kwiitən jɨnii jaʊriyʊ, gʊ n'yɨgiiwiki ka fʊngngənne farə jənii jaʊri, jiiwʊ bən kwiitən jɨnii jaʊriyʊ ba jaʊna ba nuii ka rirai ka siitən n'jiiyu ki kadʊ ba taʊ yamba n'jiim ba kuwo kika diya adʊni, fʊlabo bən kabi bən dəgiiye wa kaiyʊ na ka yəm go tə faʊ n'jənii jaʊriyʊki kəka kaba kaʊ təne bwi amwi n'ne jənii jaʊri a rira ki ka yəgi a daradarai. Memən kwiitən jənii jaʊri a yaʊte memən kwiitən kwai a yaʊtee, me mən təktən hii a yaʊtə ki, yaʊte meb yəməm, meba kɨrtəne wa n'mwi. ki na bə buwe hangʊ nən duntə mo abe ki mebabee bəraki ayəmənbe, memən kwitənə kwai memən bəmtəna n'ham jiimii, me mən təktən hii ba noi, bo nyangki n'hanjiim yaʊte meba kɨrtəne wa n'mwi. yaʊte karə fini ka jəggarə jii ni ba nəngnga təni, ba jʊtə kwang n'hanjiim kamən mərara kanki ka mən kwire mən tira ritəki, kamən terə n'hanjiim ki kamən kwairə məni mən kwiitən bʊriki jʊtə kwang jiiwʊn miitəna n'hanjiimii mən kwiitən jənii jaʊrtiyʊ fʊla n'hanjiim a miitən mən jarə jənii jaʊri mən kwaiitən jənii jaʊriyʊ, wai fʊlaki bahanjiim ba faʊ gotə kwartəne wa mwi, ki nanʊ mʊwa nyiiya fʊgongngi ki a kandə darənki rə morii ki ba yəgii ba sira a gai. Ba sira yaməne fəla bən jɨrei, fəla bən jɨreiki n'hanjiim ka taʊfʊng ngən na siir yəgiira fʊla bən fawe kwai n'kwii tən a n'hanjiimii ba hanjiim ka miitəna n'mwiki na nii a yotən gəra n'mwil jʊtə kwang rə morii rə ko rə yʊ, kə chunnəki kə churə jənii jaʊri, chunnəki kə churə niyan jiiyu ba hanjiim ba kʊrga bwi agʊkwani meba yəsəla bwi adiya gʊka. Fəla gʊdari amaki fəla banjimba daradarai amaki n'wunii ki ka diya agʊ daawi, ki n'gʊ n'kwaiwi ki n'wuniiki kadiiagai, a yəga gaiwʊ ba daradaraiwi. Bahanjiim a nəngnga mwam na nemən kwiitən jənii jaʊuriki ka səbtani ka səbta bwitan jiiyu bəra ki ka nəng nga mwa agʊ kwani mə ni bo ba hanjiim ka faʊ jəgatang nyag ka farə gona n'togiin nyagʊ. Farə jənii jaʊri jʊtə kwang rə gəmi a kwiitang hii a kwiitang jʊtə kwang ki n'ba hanjiim ba miitən amwi. yaʊti yaiye yaʊte ka nagʊ, totang kan jiiyəm ka nyagʊ bərki meba diməna n'mupre a nəngnga da a yəmənbe, chuyaʊta yəmən bəki memən jəga re me məm kwiitən hii, me məm kwiitən kwai, memən kwitən <hesitation> gumo bʊri memən kwiitəna n'hajiimi. Warigʊ jənii yaiye ka mən kwiitəne na kamən jəgarə n'hanjiimki n'hanjiim ba yəmən go mən niyan jiiyu ba yəmən go nə n'mwe mən jəga giire, gʊ dang wʊ mebə jəga n'hanjiimi mebə kwiitən kwai a hanjiimii abe ki meba nga a sitənwe bəraki a yəmbə wai a miitənba wai mənii n'mwe n'hanjiim a miitəna mwiyʊ na niiya bera mwiakak jʊtə kwang gona təfaʊ jənii. nanʊ mən dəgiiya kan də mən daawʊn bahanjiimba fʊngngən a murii yəgiira fəla bən yo n'hanjiim rə jənii jaʊriyʊ.